<noise> lallai ma pira pira adai nere wu sommo ku sommo kina sai kanga yi yirtu chika nubu, nugu bu kina ko pitu, ko yari, yari yari nindi buri sai ner ba kanga yi tseli ba kupo ba ba bawurune ba re pa koh a koh ba kiwa ko banabi dikingyi ba bi naa ka bire to a biwa ga ti ma kin yokoko no ningo nye yadaku da pina wiya andi to wuna yadaku nuwa niganmiyo nyenou chika jinya yino kina powo ba kina sauki mer ba ninga teng toh sauki wo to teng kenan, toh yiti yi ninguwi dama ka nindi buri yito yi bo yi nyinori twi soi sowi bo sowi yo so hausawa yir kun gadal andi yo kan wani ba wandi nyino to ba wan yino yo sai nuwa ba bacha kwach kwach no ba chona a pui bundwi sai ba kusuwa. <noise> ka ti ba nabi wai ma ana banabi wuna to tu chika karfe toh banabi do nimuwi kina nyino ku nuwa kwala kwala yo kina ma chona kafun punye ma kingi kusuwa a a bukanga kun aa ninyo yito yi de du nuwo andi pu n nuwa bu chin bina, nuwo bu pewa buna dabara wu pina deyu bina deyu yo yi ana kanpima di yi kasa ko nyino yi kasa ko nyino ku pina banga yi tono ko. toh kanuwa andi da, an ma kinguwe kwatima bo pi ko wono a yan wura yo, woyi wu ka bai ba chermunu yirangi pima pu puma banga yi tono ti burmai ba kuranga kun nyino ku pina nyimun kina on yino ki ti goma bu kasa bo, and nuwa ba de ba gomo bi ka nyi, ka nokono, ka nibiyo nuwa ba nim mina ka yo ku ti chwatgu guno a buri yauwa ka yo gu ti chwatugu gunu a buri toh nuwa bawi sai nuwa ba deh towi nuwa ba ba cher mina, puto mina nuwa ba tal mina gusur di kangi do po di di chika wuyan buri ti gusur neh, nuwa ba nuwa ba tola nuwa ba cher mina nuwa ba chota min gunu, mere ayo towu wunu wunu, ayo jinya wuna wunu wunu. <noise> niguyo nyino kina wunu wunu ko wo no irinyo em baiwa wu yo yamba ninga manyo, ko wono iri wu yo su nere ma ana yoh ka sui a son irin tu daya ba ningan <noise> mina nur wu gira wukan ka ba ma kun bu deriya nyino nuwa bu pewa boh a tunwoyi tono nah ga daba ra wun yo woyi tono, ga dabara wuyo niyau wiya yandi ne ba per ne a toh yi bo yi ko tono yiri a miringu nuwa yiro bu yi ken mwa yad da ku yi yir pima poni poniya nyino ba yarini so ko, ga nyino yir ku yo wuya yi boyi tono mima wuna na kun on te yi wai mowo an noh par yir mima bo powi yika ka danag mo yi din balayir do yambawo yamba ba nyi nyi ner wuna a ba de mane yo sauki di anihin bun mo di ningi do, ma yi din bala mo di mo yiriwai yamba ma kandaman wai yoh. toh mer yo lokachi wu yi a nan ki toh do du nuwa ningi sai nuwa ba chan na sai yamba ba deh ani hin ba kinga burteng. <noise> kin gu bur ten kina <noise> mer po pun toh tor yanki <noise> tikingi yir tikangi farani yi waneh kin toh lallai <noise> waniyokina mere ti deh ti labar ai, labar wuna toh che nwo nuwa yi wanneh yi kumi, nwo nuwa yi kumi. wa ne kumi wuna na na, toh nana waneh toh kumi kumi woyi nyino towo ko ka bu abure yi kumi ba bu kwewai kumi yi yinoku chika toh don inko yi nunmi ko ti ner wugira.